سفلتا وچ قسمت دی سچ مچ اہمیت ہوندی ہے، پر ایہہ پوری طرح طے نہیں کر دی۔ عام طور تے اسیں اینوں ایہو جہے طرح سمجھ سکدے آں۔ پہلا، قسمت، ادھاران صحیح وقت تے صحیح جگہ تے ہونا۔ کُج موقعے تے حادثے اچانک ہوندے نیں، جو سفلتا لئی معاون ہو سکدے نیں۔ دوجا، کڑی محنت، قسمت صرف موقعہ دندی ہے، پر محنت نہ ہووے تاں اوہ فائدہ نہیں کردی۔ تیجا، منصوبہ بندی اتے تیاری، جو تیار ہوندے نیں، اوہ قسمت دے موقعے دے صحیح فائدہ اٹھا سکدے نیں۔ قسمت سفلتا وچ اک چھوٹا حصہ ہے، پر بڑا حصہ محنت، منصوبہ بندی اتے لگن نال بندا ہے۔